لنكون عميلة سرية داخل المجموعة <hesitation> نحأول ندخل- ندخل للمنظمة بطريجة غير مباشرة، ونراجب تحركات ال <hesitation> العمالة داخل المنظمة، ونجمع أكبر عدد- جدر من المعلومات بدون ما يكشفوني، نستخدم الذكاء شوية، والتخطيط المسبج، وهما المفتاح للتسلل للحصول على المعلومات المهمة إللي بتساعدنا.